Manahaky any hoe fitaova hitako amy bisikaleta eny aloha la roue, seny, guidon, <hesitation> lasely. Ty fomba fiasandrozy amizay zany laha manahaky atena anabo eo iny, la tena mitipaky any pedaly igny, la tonga de samy miaraky mihodikodiky aby zay rozy aby.